اول ما اغوح على بابل، اغشع جنائن بابل المعلقة، بعدين اركب الجمل واطلع بوجي على مصر اشوف الاهرامات ، وبطريقي غاح اغشع الحضارات اشون عتنبني اشون الناس